Eh labari tina am lak zhalang kin maletru, saboda laban ko ti pi eh <hesitation> mi lya- milya wei ya zuru. Ta'a kwalomu millang nyanghom tun lyawei, tung ma twal mi lyawei mi lya weiya ang nyang mini toh min a təmonghom a kwalomu, kap təmonghom a area ghom dama kwaloma hi lak muyang mang yat <hesitation> nyang tun yarang. Nya am lak pi'iya jal iri rayuwa ti pi a wukya retru. Sabo am mər wei. Ta ɓilemu lokashi ma wukyaru, yezheka wu minang gyak wu- gyak- nyang, gyaknyang ghom na mi yi ta ko walkiya, toh ghe na mi yi ta ko beyetna, ko bala gwabnati, ta kuma kab ti ta təmong gar kawai ye zhekawu kamit toh kab makarantawu kawai, toh ti a kwalom, misak tala, saktal ti'awufa sabo a toh? Sabo'aeh lya- lyai layai <hesitation> wei tunda makwar kawai ang nyang ghom. Toh takuma nyang lank kwalosin, min kuma nyang na kwalom, nyang mini ta min mubi ma. Toh, nghe yaya ghom na mi yi ta ko sam, ang ngheko mi yisa to daa awa, toh ta ɓilemu fa, ghi'a kwalomu ghi yi gi anawu ko kuma kapin mi nim kayana ga ghi kikayoma a ye liyaweiyu Sai ghi'a ko am kuukighi yaar kuu nghetima ya lyad pang ti <hesitation> ti balawu kokari ma ti puku ti yashi wu ta lak shiku tina ta ang ti ku mi yara ni nyanghon ti ghina. Ghi anang ku la, ghi lak shi karom <hesitation> aye lyawei par ti ti ana ku ni nyanghom, kai təmon ghona ma har min zərga zura pa ghina samang ko ghidangha lyawei a minupa toh ga mizutga zutdungha wani e'a ghidang wu dang ghi ami mi zut. Ghi danka lay kuma ghi kei zutko? Toh gada kikarom whei. Ghi anang khu lakuma ni nyang ghom ga zuk lyawei. Sabo mang nyin am am lak piyazhal ki iri ki twa ki piwu a lokashi ti ma wukyaru angi bala gwanati, angi tafida da'awa an lak pi'iya zhalang. A kin nyam ghom kawai. kuma nya twa bapi takta baiwa kub twal kawai hal ti bina tulung kawai maa lak tullung empty. kab tullung gwa ma kwa a taal, nyima taak mi ana tina. Ngyak kuma pang ti ma rang ma kab kuma a kin beyom kuma, ghiyi pi tauri kaminuha, toh ghi lak ta karom a ye liya wei a wueyom. Amma gina pi <hesitation> yor kamak minu ha ah toh kab tal kab jeyongyei kawai ma da lyawai anga. Ama kab pang ti lak anang kwolon ko kuma ghii'o kamarka mu toh